hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi er tryggður og fjörutíu hjúkrunarrými verða tekin í notkun þar á næstu mánuðum framkvæmdastjóri á Landspítala segir þetta skipta sköpum fyrir rekstur spítalans mannræningjar hótuðu að drepa

hefði fjölskyldan samband við lögreglu þegar henni var rænt fyrir tveimur mánuðum norsku lögreglunni hafa borist um hundrað borgarfulltrúar Miðflokksins og Flokks fólksins vilja vísa skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um braggamálið til embættis héraðssaksóknara þjóðvegur um Reykhóla með brú yfir Þorskafjörð stenst ekki kröfur um umferðaröryggi að mati Vegagerðarinnar og er sveitarstjórn því óheimilt að velja þá leið

vill fá sem flesta með í að ákveða hvort breyta eigi klukkunni á Íslandi

gott kvöld Landsréttur staðfesti í dag úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur um að karlmaður skuli sæta nálgunarbanni gagnvart ólögráða stúlku manninum er samkvæmt dóminum óheimilt að koma nálægt heimili stúlkunnar nálgast hana á almannafæri eða setja sig í samband við hana símleiðis eða á samfélagsmiðlum maðurinn hefur áður hlotið dóm

fyrir að hafa komið annarri ólögráða stúlku undan umsjá forráðamanna að mati lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu er talin hætta á að maðurinn geti haft neikvæð áhrif á bata hennar eftir fíkniefnaneyslu þá var talið að hann gæti aðstoðað stúlkuna við að strjúka enda hafði hann áður gert það

hvers vegna er farið fram á nálgunarbann í þessu máli þessi piltur nei reyndar ekki ég man eftir einu eða tveimur málum

það er sko samkvæmt lögum varðar allt að sextán ára fangelsi að

unglinga við að strjúka af meðferðarheimilum

tekur að sér rekstur hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi sem hefur staðið autt frá áramótum opnun hjúkrunarheimilisins hefur dregist vegna deilna milli ríkis og sveitarfélagsins um hvort þeirra sæi um reksturinn sem er einkahlutafélag í eigu ríkisins annast rekstur nýja hjúkrunarheimilisins á Seltjarnarnesi samkvæmt viljayfirlýsingu sem undirrituð var í dag þar verður pláss fyrir fjörutíu manns greint var frá því í fréttum RÚV í desember að þrátt fyrir að heimilið

væri fullklárað um áramótin yrði það ekki

þar sem Seltjarnarnesbær og ríkið deildu um hvort þeirra skyldi sjá um reksturinn á sama

tíma biðu á annað hundrað manns á Landspítalanum og nálægum sjúkrahúsum eftir því að komast á hjúkrunarheimili

það er alveg á hreinu það eru margir yfir hundrað manns sem bíða eftir því að komast á hjúkrunarheimili á Landspítala og þetta mun sannarlega hafa áhrif gert er ráð fyrir að það geti tekið allt að þrjá mánuði að koma heimilinu í fullan rekstur vandi Landspítalans er þó langt frá því að vera leystur bæði það náttúrulega að byggja og reisa og manna og koma

hjúkrunarheimilum í rekstur við erum að hreyfa okkur stundum of hægt og höfum gert það bara í gegnum tíðina það er ekki eins og vandamálið sé að birtast okkur núna þetta var vitað fyrir mörgum mörgum árum síðan borgarfulltrúar Flokks fólksins og Miðflokksins vilja vísa svokallaðri braggaskýrslu innri endurskoðunar borgarinnar til héraðssaksóknara fulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja það skýrslan var rædd á viðbúið er að braggamálið verði líka á dagskrá borgarstjórnarfundar á þriðjudaginn við leggjum það til að það verði umræða um þessi mál á næsta borgarstjórnarfundi og við erum með tillögu í þá veru að þessu máli verði vísað til héraðssaksóknara til frekari úrvinnslu og athugunar borgarfulltrúar Miðflokksins og Flokks fólksins vísa í tvær greinar almennra

hegningarlaga sem fjalla um brot í opinberu starfi þar sem segir að opinber starfsmaður sem synji eða af ásettu ráði láti farast fyrir að gera það sem honum sé boðið á löglegan hátt skuli sæta sektum eða allt að eins árs fangelsi og að opinber starfsmaður sem gerist sekur um stórfellda eða ítrekaða vanrækslu eða hirðuleysi í starfi sínum skuli

sæta sektum eða allt að eins árs fangelsi við værum að bregðast eftirlitshlutverki okkar sem

kjörnir fulltrúar ef við myndum ekki fleyta þessari skýrslu áfram því það eru svo alvarlegar athugasemdir sem þarna eru gerðar í þessari skýrslu lögbrot og annað flokkur fólksins lagði fram tillögu um að skoðuð yrðu fleiri verkefni Gröndalshúsið og Aðalstræti og vitinn þetta eru verkefni sem eru á sambærilegum tíma og maður spyr sig bara hvernig var í pottinn búið með þessi verkefni var sama stjórnleysið og óreiðan í gangi þannig að ég lagði formlega fram þá

tillögu munuð þið styðja þessa tillögu um að vísa málinu til héraðssakssóknara já við styðjum þessa tillögu

það er búið að benda á lögbrot víða í skýrslu innri endurskoðunar og núna í morgun þá var það staðfest líka ekki bara varðandi ábyrgð og athafnaleysi heldur líka varðandi skjalavörsluna sem er algerlega í molum í dag var lagt fram yfirlit frá borgarstjóra og formanni

borgarráðs yfir ábendingar innri endurskoðunar borgarinnar en unnið hefur verið að því síðan braggaskýrslan var kynnt tuttugasta desember þar segir að fyrsta greining á skýrslunni feli í sér að gildandi lögum reglum og samningum hafi ekki verið fylgt á fullnægjandi hátt við

og ekki heldur eftirliti og upplýsingagjöf af þeim sem áttu að sinna því bregðast verði við þessu með úrbótum eftirlitsaðgerðum og eftir atvikum breytingum á stjórnkerfi norska lögreglan hefur ekki hugmynd um hvar Anne Elisabeth Falkevik Hagen er niðurkomin en henni var rænt fyrir rúmum tveimur mánuðum á blaðamannafundi í morgun lýsti lögreglan eftir þremur mönnum sem sjást á gangi fyrir utan vinnustað eiginmannsins daginn sem konunni var rænt á fyrri myndinni sést einstaklingur ganga frá vinstri til hægri og síðan til baka klukkan hálf átta að morgni dagsins sem Anne Elisabeth Falkevik Hagen hvarf hálftíma síðar gengur annar frá vinstri til hægri og maður á hjóli hjólar fram hjá lögregla vill ná tali af öllu þessu fólki var rænt þrítugasta og fyrsta október krefjast andvirðis rúmlega tólf hundruð milljóna íslenskra króna í lausnargjald ella verði

tekin af lífi málið hefur verið rannsakað í tvo mánuði í kyrrþey af þeirri ástæðu að mannræningjar hótuðu fjölskyldunni að konan yrði drepin ef hún hefði samband

við lögreglu ekkert hefur heyrst í

síðan greint var frá málinu í fjölmiðlum norsku lögreglunni hafa borist meira en hundrað ábendingar síðan greint var frá málinu

þrátt fyrir þennan fjölda ábendinga hefur lögreglan enga hugmynd um hvar

Reykhólahrepps er óheimilt að fara gegn tillögu Vegagerðarinnar að á Vestfjarðavegi dragi hún úr umferðaröryggi niðurstaða óháðs mats á umferðaröryggi er að leið um Reykhóla með þverun yfir Þorskafjörð sé verri en leið um Teigsskóg vegagerðin kynnti afstöðu sína til leiðarvals á Vestfjarðavegi um Gufudalssveit á blaðamannafundi í dag og á fjölmennum íbúafundi á Reykhólum í gær vegagerðin hefur árum saman talið leið um Teigsskóg vænlegustu leiðina hún er styttri fyrir meginhluta meginhluta umferðarinnar og er öruggari leið það eru náttúrulega meginrökin

búin að fara í mat á umhverfisáhrifum niðurstaða umhverfismatsins

að leiðin um Teigsskóg er talin valda miklum umhverfisáhrifum og sveitarstjórn Reykhólahrepps hefur því leitað annarra leiða í valkostagreiningu sem var unnin fyrir sveitarfélagið er tillaga norsku verkfræðistofunnar Multiconsult svokölluð leið r eftir frá Vestfjarðavegi að Reykhólum og með brú yfir Þorskafjörð talin vænlegasti kosturinn sveitarstjórn hyggst velja leið í næstu viku en á fundi Vegagerðarinnar var greint frá því að leið r uppfylli ekki kröfur um umferðaröryggi þeim er óheimilt að fara gegn tillögu Vegagerðarinnar leiði það til minna umferðaröryggis

gert ráð fyrir því að munurinn á kostnaði leiðanna tveggja sé fjórir milljarðar í valkostagreiningunni sem var unnin fyrir sveitarfélagið er gagnrýnt að kostnaður við leiðirnar sé ekki borinn saman án Reykhólavegar en Vegagerðin telur hann órjúfanlegan hluta af heildinni við metum hann þannig að hann sé ekki hæfur

sem stofnvegur fyrir þunga umferð hann hæfir en á Vestfjarðavegi eftir opnun Dýrafjarðarganga eru fjögur hundruð bílar á dag allt aðrar forsendur

klukkunni á Íslandi gæti verið seinkað til að bæta lýðheilsu í landinu

vill fá sem flesta að borðinu við ákvörðunina forsætisráðuneytið er ráðuneyti klukkunnar á Íslandi umræður um klukkuna hafa reglulega sprottið upp undanfarna áratugi nokkrum sinnum komist á dagskrá þingsins en aldrei náð lengra tvö þúsund og sautján voru Nóbelsverðlaunin í lífeðlis og læknisfræði veitt fyrir rannsóknir á áhrifum birtu

birti í morgun tillögur úr greinargerð heilbrigðisráðuneytisins á samráðsgátt Stjórnarráðsins þar sem skoðað er hvort það yrði til bóta að breyta klukkunni á Íslandi til að bæta heilsu og líðan fólks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

að heyra sjónarmið almennings um almennings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

segir líkamsklukku hafa slæm áhrif á heilsu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

okkar það á

eigi að breyta klukkunni hiklaust nú er klukkan að verða tvö og það eru tæpar þrjár vikur síðan dag tók aftur að lengja eftir svartasta skammdegið og sólin hún er farin að láta sjá sig á ný ef hún er í stuði að minnsta kosti á sunnanverðu landinu fyrir nokkrum árum var ég mjög á hinni íhaldssömu línu en ég hef núna

þessar rannsóknir á því hvaða áhrif birta getur haft á heilsu fólks þannig að ég tel fulla ástæðu til þess að við setjum málið á dagskrá finnst þér erfitt að vakna á morgnana það er svo merkilegt að mér finnst æ erfiðara að vakna á morgnana í skammdeginu ég veit að ég hef lesið rannsóknir sem börn og ungmenni en ég er kannski að ganga í annan enn harðna átökin á milli Bandaríkjaforseta og demókrata hann yfirgaf samningafund í gær þegar demókratar neituðu enn og aftur að veita fé til þess að reisa múr við landamærin

demókratar segja að forsetinn hafi barið í borðið og

tvennum sögum fer af fundinum í gær Trump gaf öllum sælgæti í byrjun fundar og bað svo enn og aftur um fjárveitingu að andvirði sex hundruð milljarða króna til þess að reisa múrinn því var synjað Trump staðfesti þetta á Twitter í gærkvöldi en hafnaði því alfarið í tísti í að hann hefði sett hnefann í borðið um átta hundruð þúsund manns hafa nú verið án launa í tæpar þrjár vikur þar sem fjölmörgum stofnunum hefur verið lokað vegna átakanna um fjárlögin svo lengi sem þau eru ósamþykkt er venja að loka stofnunum í Bandaríkjunum þar sem í raun er ekki tryggt fjármagn til rekstrarins margar starfsstéttir eru skikkaðar til vinnu án launa þar á meðal öryggisverðir á flugvöllum

hjónin eiga von á sínu fyrsta barni á næstu dögum eiginkonan er komin í

og fær engin laun karlinn er öryggisvörður á flugvöllum og hefur ekki fengið laun í tæpar þrjár vikur

fór til Texas í dag upplýsingafulltrúi hvíta hússins segir að hann ætli að ræða við

við Mexíkó fréttastofa Fox segir að líkurnar á því að Trump noti tækifærið og lýsi yfir neyðarástandi á landamærunum fari vaxandi þá geti hann nýtt sér ákvæði sem

heimili honum að láta reisa múrinn án þess að þurfa samþykki þingsins

kvöld þar er Sunna fréttamaður já við erum á nýja sviðinu

hugsa um hann fyrr

hugsa um hann fyrr

á þessum árstíma að allir vegir séu auðir líkt og nú veðurfræðingur segir þetta mjög óvenjulegt en telur að tilviljun ein ráði því hversu hlýtt

verið í vetur óveður gekk yfir norðanvert landið í gærkvöldi og í nótt og var fjöldi björgunarsveita kallaður út

fylgdu mikil hlýindi og náði hiti víða tveggja stafa tölu og hátt í tuttugu stigum á Austurlandi

hlýtt á landinu fyrstu daga ársins og heilmikinn

tekið upp á Norðurlandi til dæmis hér í Hlíðarfjalli þar hafa aðstæður til skíðaiðkunar oft verið betri líkt og á Ísafirði þar sem sést varla snjór en þetta hefur ekki síður áhrif á færð á vegum í dag var sá fáheyrði atburður í janúar að greiðfært var um allt land og hvorki snjór né hálka á nánast öllum

held að það sé bara mjög óvenjulegt það verður að segjast eins og er það gæti verið að það finnist einhver finnist einhver tilvik

það séu allir vegir færir í raun og veru og ekki bara færir heldur

þannig var það í dag og ég held að þetta sé nánast einstakt einar segir að veturinn hafi hingað til einkennst af hret inni á milli á því séu þó engar einfaldar eða undirliggjandi skýringar nei ég held að þetta sé bara tilviljun það er ekkert annað í raun og veru getum við sagt að þetta sé

en þetta þekkist við getum nefnt ártöl hér áður þar sem veðurlag einkenndist af svona hlýindum og suðlægu lofti eins og hefur verið undanfarnar vikur en á því verði ekki framhald morgundagurinn er í raun og veru síðasti mildi dagurinn í þessari

syrpu og svo tekur norðanáttin við og við fáum veðurlag eins og við eigum að venjast í janúarmánuði alla vega einhverja daga þar á eftir

snýst í suðaustan kalda eða

sunnan og vestanlands með rigningu í nótt en slyddu eða snjókomu norðvestan til víða rigning á morgun en úrkomulítið norðaustanlands veður fer nú hlýnandi

en gera má ráð fyrir vægu frosti norðaustan til fram eftir morgundeginum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

Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur Þjóðverjar og Kóreumenn riðu á vaðið þegar heimsmeistaramótið í handbolta hófst í dag við fylgjumst með undirbúningi íslenska liðsins sem hefur leik á

morgun gegn Króatíu og við ræðum við

í liðinu markvörðinn Björgvin Pál Gústavsson framkvæmdastjóri á Landspítala segir þetta skipta sköpum fyrir rekstur spítalans mannræningjar hótuðu að drepa

hefði fjölskyldan samband við lögreglu þegar henni var rænt fyrir tveimur mánuðum norsku lögreglunni hafa borist um hundrað ábendingar síðan í gær borgarfulltrúar Miðflokksins og Flokks fólksins vilja vísa skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um til embættis héraðssaksóknara þjóðvegur um Reykhóla með brú yfir Þorskafjörð stenst ekki kröfur um umferðaröryggi að mati Vegagerðarinnar og er sveitarstjórn því óheimilt að velja þá leið þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og við minnum á að vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn verið þið sæl